Nwina ga pues <hesitation> iyo kiti, la ityi naniti koo te kiti ñu yuñonini ña koo, yesuna daxa dawi nxanu pues <hesitation> ndida kiti, yisi yuku yesuna ñaku iyo in kiti, tukui ñu xa kure xa londo dinu te kiti darixo yaxiti kiti ñu ña xaxani la yuwi mixo xa xii ña yuni ko ña ñu xa xu ku tananu, ñadi xininu naxu kutananu. <noise>